بحب العب كوتشينة لان بحس الكوتشينة ممكن تتلعب بكذا طريقة و وممكن نلعبها اتنين بس و ممكن اكتر من اتنين يلعبوها ف بحس ان هي ممكن تخلي القاعدة لذيذة يعني ممكن نعمل كذا حاجة بالكوتشينة ف بحب لعبة الكوتشينة